Ma secund mi no perché ëntà për cualsiasi coza ëntà co patì ën poch perché ün a ries a pa a esi cuntent për cualsiasi coza e cuindi a s'pöl pa esi sempre felici, ma ëntà chei volte ëntà co esi ën po trist